हमरा सझ्बिहान भात तिउना निझसहु कुनुहु भणियावा हमरा भात मतरे निझक काम मा लग्सहु, कुनुहु तिउना मतरे निझक काम लगोसहु, कुनुहु दाल मतरे निझक काम लगोसहु, कुनुहु दाल चौक के काम लगोसहु, कुनुहु रोटी पकाउ के काम लगोसहु यापन यापन काम चाटी भणियावाक काम हसइ । जसने हमरा कसौणी मा भात निझबहु, कर्हियामा हमरा तिउना सभ निझबहु ओसने क के झिन झिन डणुवा मा हमरा तेलवा धिका के ओकर मा दलिया चउकके काम लगोसहु । ओसने क के तयावा मा हमरा गोहु क रोटी पकाके खाय सक्सहु । ओसने क के तयावा मा फेरी हमरा केयारा क पाता मा पत्सोहर पथ के धिका के ओकर मा पकाके खाय सभ सक्सहु । ओसने क के कचुवार मा फेरी हमरा याको याको तिउना पातर लेके खाइके पिय सक्सहु सभ ।